Yakutu chi onré yande choko tuu kuande yande nduku kandanró, undino kondate nda'a tuu yo'o onre kuu kuande iin ituu kuan nduu nuni kuyoto nuni uun yoto yuchí ye'e choko kuando ndato yee, yo'o ndañonró taka ñunu nda'a ko enlon ndandu nduku yuu ña'a tundanu.